اطلع العدي من الصندوق، العدي مال غراض السباين والجك والسبير - واحل البريغي، شويه ارخيهم ما احلم كامل - بعدين اجي ارفع بالجك، ارفع ارفع ارفع، لي حد ما تبوش التايه -ارجع بعدين احل البريغي كامل، وافصل التاية - اغكب السبير، وارجع اشدا كامل